Evalo lyandje. Ngame ndishi ohandi valwa mu januali. mono aantu omundji omu wete kutya ohamu kala tamuti aaee januali januali okwa kukuta, januali katuna iimaliwa. ahawe januali oye ena oompumbwe odhindji ndishi. kutya nee ndi tye omo naana aantu hamu kala muna eendalaha dhuunona. tamu landa omizalo dhuunona dhoskola. omo ngaashi omuntu owa zi mu desemba wali kowambo waka waka uhalele peni noofelende dhoye ndishi. Okay. ngame nee ondi hole evalo lyoye okuli dhana nge. Aluhe sho tandiyi mefano mevalo lyandje ohandi kala ndina nale iimaliwa ndeyi gongela kutya mbino oyevalo lyandje. Evalo lyandje ohandi li dhana nee nge. ohandi landa oshikuki oshinene shono handi topola naanegumbo lyandje oshowo ookume kandje ayehe mbono haya kala ya thikapo. Ohandi landa wo uukuki uushona wa gwedhwa po opo ngaa. owa mona kutya okuume haayehe haya thiki pethimbo. ookuume yamwe otayeya kwa toka. onkene oho adha ngaa wunapo iikuki wa teta eto ya pe. Evalo lyandje ohali tameke nee nge. ohandi kala nee ndina Kehe esiku kehe ethimbo kehe omvula ohandi landa omuzalo gwandje gwevalo lyandje. etandi iyivitha nawa. etandi ilandele uuleke. tandi hiya ookume. tandi thanekwa. ohandi ningi kehe shimwe nda hala oshoka ohandi longekidha lela lela lela ohandi longekidha iimaliwa ya gwana oompumwe dhandje dhoka ndi hole. Ondi hole nee tatu kala tatu lilitha oongalo. tatu ndanisa. oh omuntu to inyenge mo ngaa. kutya ngaa ngaashi nee amapiano. its- evalo. evalo. and then ndee naasho omuntu to tala ngino ngweyo oto post yo aantu otaya ku halelele nee omahalelo yambeko. ngawo onduuvite nawa nayi. tandi landa onyama. tatuli nookuume. Ohandi pandula nee ookuume kandje molwaashoka ihaya ekelehindje kaa. Ondiya hole molwaashoka mevalo lyandje ohaya kambadhala lela lela lela oku nyanyudha ndje. Taya landelendje omagano. ohayeya nee taya pendje. tandi thanekwa nayo. ondi hole lela evalo lya nukapo. molwaashoka tandi pandula wo kalunga molwaashoka uunona uukwetu wumwe inawu thikapo nopoomvula dhandje mpano. kashishi andola kutya inaya halapo. ashike evalo ohandi li dhana lela nduuvite uugumbo. nduuvite nawa kutya nda thikimo mesiku muka ndina omwenyo. tandi fudha. tandi vulu oku inyenga. ndili muukolele wa ya ngeyi